Nthajna xuthi, nthajna xuthi gatjo, nthajna thuaju, nthajna jna yuba, nthajna jna xema, nthajna ke nthia, nthajna ña yuba sineni nixin nchi neni jneu nuthe u nchejeni xra ju ixin neni nthajna ya chajina jni nthajna chuthi.